<hesitation> Ilay izy an, hoteneniko an'izareo moramora fotsiny hoe tsy mila matahotra zareo satria teknolojia fotsiny no ao anatin'io fiaramanidina io an, tena hoe namboarina mba ahafahana miatrika i- ireo loza izay mety hitranga. Tsisy atahorana mihitsy na inona na inona izay rivotra mitranga eo.